<hesitation> Madamo nadinako kony sakanakà misy vôla in̈y e. Za ziô amy izay mahazo honon̈o na- nandeha angala vôla andeha vangain̈a raha. Han̈ifan̈a raha nivangaiko taminô ity, izy ity tsô fo ambelako marikitsy iô. Za tsendriky andeha angala vôla, bakaiô za mimpody mangala izy.